रेफ्रिजेरेटरु एक बिजली ते चालबे बारी मशीन हैं, जाको काम घर के खायबे बई चीजने जइस फल फ्रूट सब्जी वगेरा ने जो है थान्डो रखबो है। ताकि जे खराब ना होये रेफ्रिजेरेटर में एक गैस होंतायें, बु पूरे फ्रीज में घूमंत रहंतये और जाते बु है टेम्परेचर बनाये रखतये। पूरे रेफ्रिजेरेटर को जा तरीका ते फ्रीज काम करतये।